ཕ་ལ་བ་དོ་སེ་དགེ་ཡེན་ལེ་ནག་ཆ་གི། ཕ་ལ་གི་ཆ་ཀ་དེ་ཕྱུར་སྤུང་གོ་འབོ་མཁན་ཆེན་ཨིན། དེ་ན་ནག་ཆ་ལོ་ཕེ། ཨོམ། གོ་དུ། དེ་ཕྱུར་གོ་ཏོ་ཨིན་གོ་ཐང་པུ་ནག་ཆ་གི། ནེ་ཆེ་ན་ཕེ་ལུག་ཟག་ཏེ། ཨོ་དེ་གི་ཐང་ལོ། ཡས་ལུག་ཏེ་གོད་དུ་ཨོམ་ཐན་ཆ་ལུག་ཏེ་གི། ཨོ་དེ་ལོ་ལམ་ཕ་ཡ་ཏེ་ནེཀ་ཏེ་གི། ཀརྨོ་སུམ་ཆུ་གི་ཐེན་ལེ་ཐང་ཟ་ཀོ། དེ་གི་དགབ་ལེ་ཨོ་དེ་ལོ་སྟེན་དེ་གི་ལམ་ཕ་ཡ་ཏེ། ཉེཀ་ཏེ་གི་ཆུང་ཆུང་ཇོ་སྟེ་ཀི་ཨོ་བེན་ཡང་ན། རི་ཀེ་སྐུཀོར་ན་ནུམ་ཕུཀ་ཏེ་ཟག་ཏེ། མེ་ཆུང་ཆུང་ཕྱི་ཐང་དེ། ཨོ་དེ་ལོ་ཨོ་དེ་ཕ་ཡ་ཏེ་ཡང་ཟོ་ཕྱུར།